I like people from their character ley way ley do things like ley way you talk to your friend human being ley way you encourage them ley way you help them ley way you handle la la problem or la cases in ley community with other people yeah a can make you like them and be happy with them ley way ley do la work on time ley way ley control la family on time and ley way they hold theirself seh on time.